Ya'á kuii luxhi, ya kuii morron nani, ya'á xatu huajillo, ya'á kono, ya'á nani chile ancho, nani noxa kidanguano ndeyu té inka <hesitation> ya'á xatu arbolito, anino té yo inka ya'á xanani, <hesitation> ya kuii anitana ya'á morrongo nani inka ya'á ihó ya, ihó ya nguixhi xatú ko adii xakadanguano nrute ya'á, kuano xhin queso xhin dakeno no nruté uchí kadanguano, xhin tinakin xhin limón te adii xaxano nridá ya'á xuni xhini nú un.